<hesitation> כ'וואלט גענומען וועש, <hesitation> אלע מינע זאכן וואס לעטס סעי דארף אין יענע קאנטרי למשל אויב ס'איז הייס וואלט איך גענומען זאכן מיך צו באשיצן, אויב ס'קאלט וואלט איך גענומען א קאוט. כ'וואלט גענומען א קעמערא צו קענען נעמען אסאך בילדער פון די פלאץ ווי איך גיי צו די ערשטע מאל. כ'וואלט גענומען א מאפע פון די פלאץ.